'O ka 'anila ma 'aikiopa e like me ko kakou he wela 'a'ohe makani 'a'ohe ua aia ke kauwela no laila ko lakou 'anila e like me ko kakou he wela aka aia lakou i mua o kakou aia lakou ma ka po'aono aka aia kakou ma ka po'alima.